<hesitation> inyalukhanga mubipande bwe shiokhulia shitekwe shirye eshiokhulia shino shitekwe shiya tsigerms makari tsibetsaa tsifwire tsiasi shiokhulia kama bio khukaranga bino egindu siehoyanga onyola tsinda tsibiya onyolanya sasa shili kma marura kano batsukhamo amafsie khandi bareemo amafura amanji sasa kwo olia uranyola inda nekhunyasia maraoumia shioli nende ukhururira bulah tawe haya ingokho ibere ilulu khandi bameleramo khandi amafura kabera amanji nolia nonyola indaa khandi ilakhunyasinjia shiokhulia isaani ikhola shina tsiba toisaani tsindafu tsiosibwe tsibe tsisafi tsibee tsindafu aeana tsisaani isinjafu t sichira tsisi tsichendanga nebikukula bio bichafu itsitsa tsiherakho example hanyo shiokulia nolia kanyekhanga. Denge lwanyi khumikuru elwanyi mwosi na musafu sichira noli nende abana nomba bala abatiti onyala khunypla omwana otsire echo y abo khandi tsisi tsilayerangakho khandi tsirurakhe isiyerakhusahani nomba khubiruria nomba khubindu. Tsisi tsilia iwa tsiruranga yahoo tsiyere ikhwa khutsisahani iwo tsiyera khutsisahani namna hiyo iwo shitsa munda amala ketsa khuba kanyolanga obuchafu okhuruta khu shiokhulia shila kho kanyekhanga shiakhulia oloonderere mbu iwo khulitsaa siokhulia khube khulitsanga siokhulia khuli mubusafi siokhulia khuli mubusafi ne tsisaani nomba tsibakuli tsiosibwe ebipira biokhunywe lamo amatsi biosibwe ne ebikambe ebifulia bibee ebisafi kata ibe mwe e wo oikhale abe asafi ohakikisie tsimesa munzu opangusie tsiba tsisafi obulamu bwi munzu bibe busani kata isisi mwa mwiyalisinja kenyekhaa tsishuka shitanda tsi be tsisafi tsibe tsinyala khufuywa sichira obuchfu obuchafu bulia buchafuanya inda nooyola incha yakhaba isafi kata noli ine injafu sichira olire shiokhulia sisafi waotsitsaa khukona ne injafu kho kenyakhulia kata isisi iyo ibe isafi bafuge tsishuka tsio khubitanda balombe isisi ibe idafi bibuyu bio khutsirama mmuchele biosibwe. Biosibwe mukari nende iabuni bibe bisafi ili siwitsa okhunyola isaa yotsi abana banyalalanga inda iwe norila tsinda tawe halafu buteshi muteshe biokhulia biiya siwitsa khunyola ongo isaa yesi notsitsaa musibitali obula bulwale tawe